Neyb t'sey adyunëp jue tunëp este ko'o t'sey myot'sukëp në najk të myaj yëbëkyë je'e myaj kudemëp jadunt's nawi'ixëp, ko'o nawi'ixpëdëp myt myaj t'sip myaj xokëp xët' xët's nabot kubotëp ko'o myaj t'sibëdëp manytë ja'a ëkët këx yajpësëmëp je'e ji'ibyë mëdyëbë jedun ka'a t'susambyëbë këx jo'ot wokëp jadun da'ok bujëp jet'sëp wat's jadunt's në myoj wi'isëp y ji'ibs kumat's naxnëbë oy jedun kyëwanë kanë oy dun kayayn tyjatyë padakaym neyb ku'u kon, cebolla. anchyuxkë yedun mya bakxupyë pë padakambyë je'e t'siun, papa, ejote, xëjk unkë.